अगर के रूम माँ सफाई करनी ची वसुम बिटीन रूम साफ करनुचु तो जो कोना होन्दु ना रूम को सुमा लगान ,बीच मई लगन उप्पर दीवारों के कोनो माँ लगन जला जख होन्दु तख लगा जख निचलू भाग होलु तक लगा वैक्यूम अछि तरहा बीतीं सद्फडफ़ करा